راني نخدم ربعا و عشرين ساعه على ربعا و عشرين ساعه، و سبع ليام في لسبوع، يعني معنديش ساعات محددا كيما الإنسان العادي، وقت ما يلزم حاجه نكون موجوده، بالنسبة للعطل نرتاح الوقت لنحب معنديش عدد معين نتاع اليامات في العام، لكن كناس يسألوني نقولهم نرتاح حسب الظروف و حسب الحاجه يعني منحبش ندخل معاهم في التفاصيل.